Ny tennis na kiraro areky a, agnisany zavatra maromaro mandrafitra ananjy e, amin'ny tennis zany misy tadiny, misy <hesitation> lokony misy faladihany, misy baha zany hoe zany ny tennis zany agnisany kiraro araiky mihaza entiny hamonjy lanonana amize mihajahaja anô, ny tennis koa managna ny mampiavaka azy.